N'yira ni'ere nɛ ya'ac amazin ,ho ya mana to'a tuan aro lo nasi o ŋanŋan, a nuu tarodo wa ro a zun, aro on ni sian, ro sian, a yu miyɛrɛ tinzun, aro ɛ zun biemuu a mi yirɛ.aroɛ zun biemu na miyirɛ cio hee.